<hesitation> Ilay izy aloha an, sasa- sasana tsara ilay legioma an, dia rehefa voasasa tetehina tsirairay daholo ilay izy an, dia hosorana menaka, asiana sira, dipoavatra, afaka asian persily. Dia <hesitation> ampidirina- apetraka ambonina vilia mahazaka lafaoro, dia ampidirina anatin'ilay lafaoro. Dia miandry eo amin'ny roapolo minitra eo ohatra, dia avy eo avadika indray an. Dia averina ampidirina ao anatina eo amin'ny folo na roapolo minitra eo. Dia vita!